Raha izaho sisa ny olombelona eto an-tany an, dia voalohany indrindra mazava ho azy aloha an, mikaroka izay fomba tsy ahafatesako, ny fomba hisakafoanako, ny hi- hikarakarako ny vatako. Ankoatra an'izay an, manao fikarohana be dia be, mamaky boky momba ny fomba fanamboarana zavatra, ny fomba fivezivezena sy fitetezana vohitra an, dia miezaka ihany koa mamantatra sy mijery ireo toerana mbola tsy nalehako mihitsy. Dia miezaka mifantoka amin'izay dia izay izany, dia izay zavatra rehetra manodidina an'iny an, hianarako sy hifantohako daholo.